ألف مبروك يا عماد وربنا يتمملك بخير ويرزقك الذرية الصالحة اللهم آمين، معلش أنا معرفتش أحضر فرحك للأسف أنت عارف أنا كنت مسافر سفرية كده تبع الشغل بس ملحوقه متقلقش أول ما أنزل من الطيارة أنا ممكن في خلال أسبوع بالظبط هكون هنا في مصر أول ما أنزل من الطيارة لازم هجيلك علطول <hesitation> ،وياريت ننزل على القهوة بقي زي الأول ولا أنت بقي مش بتنزل؟